لعبتي المفضلة هي الطاولي احب الطاولي من اني وصغيرة احبها ويعني دائما اكثر الاوقات اربح بيها وتعجبني لان هي بس اثنين فيعني مو هواي يعني تحتاج واحد تلعب معاه ولان قوانينه بسيطة وهي اصلا لعبة تراثية عدنا